Nga ebo ɛrro clocki, a lolatima ebo ɛrro clocki haa ja kugbo-oh lama obari ko anenu chu ɛgata ridere-yo wee-obor-bari wee obo weesi gbonsa iimu bosaa hee saawine abiraa wee ka aah neeto nsa yaba wee kara ar nee otor nsa yaba wee ka iimu bosa nee-odoyna, we ka bire we ga kpaa nja-mma gbo ɛ̄labor ri sii ade le getayo we ka chuū aa n ee ɛ̄labo, oh ɛlabo-yo kaka toa nkwa obere clocki ri-ɛra ta ri kwii obere clocki ba aah so oh reki keanu saa mbalo gii oso otor nga ɛh sii janu we ka dorenu, ɛbe-kara gbe tale clocki aga mme jii nema mma jii nga ju ebo clocki araba clocki yo ri-ke ɛbo ba me kuri nu nde yor ri-deel ri ka dee wel and kpe ne chu intitea gwa sira-a-oh or a-oh ri den wee ga chu ma jii tema jii wel aga gwe so beragetayi nga ebo alolato ri-ebo uro clocki nga ɛbo uro clocki nga wii seewiiaa-ra we ga kasiba oh rika mma oso-tor riyaba kɔ ju me kɔɔ kporoh wel ka leyera we ka ooh-ɛ̄so we ga lama nne nu yoba sababa ɛsther oo sarā wee ka lama obari kɔ̄ anenu Ɛka chu gita redre-yornẽ worbor bari rebe oberi gita so ɛsi-i rechu gita yorni wobo barib lama obari kɔ̃ aheenu achuri babã sooh otor-nsa nga ɛrabo we ga arsi gbo nsa or so ogborah tee nga ma ɛbo wel we ga lama ba kɔ̃ aba asiri gbo nsa nene ka gbo nsa oheh loi lala ka loi alala oneh okpari ofa k kpari te ba ae wel sa be mbalo re dori so ɛla vita dordor-ah nga ɛɛ̃h nmo bo nsa neh odora kpen nja-yi tẽte nga chu-rẽ nah brna chu enu dee wẽ nga ju ae neeh õw re keenu nga tor on keenu wi ma keeh chuchu-u oh gwa ũro clocki we nga ju que tema qũe a lolator-ue ovari nse wine habra ɛh school ju kru otaa-clocki be ãe school ju nga kɔ̃ asi-si bira moo mbalo doraa asi-i de nja tenah dee nja wel wekua kpenqel ju ũr ra mi keenu we ga gba tor tor chuchu-u wa kpa ũ'ro clocki reka ãr reka sẽ naa ɛnu rebi edii nden tewa dei inva mpii titee sa be kpara ɛmora ɛhu so okikoh remo-oh rekara in-tite regolara ogola rema oma-c̃ papa yaba bra bi retor umoni renaah demamy wel ɛka kpa oguraa o'reka si ma reka lai kɔ̃ obari chure so deh-oh obari ka ehuri, so otel gita bera nnenenu-e nga ekbo uro clocki nga wii-ra siwini sa ntor be for wa me ɛ-ɛbo sawini naa bre njaba we borẽ enorr olai ti kra dah kɔ̃ doru nor olai nga si tamani Ti ma tamani we ka si ju ka si odora-ɛh kɔ̃ ɛbo ma relai-ɛh nte ɛbo we wa lai weh reka ju dela laiolai tewa lai wel nga wi ba kɔ̃ ɛsther a ow si gbo nsa- ɛh ntowa gbo nsa kpara ofaa obele-ɛh sarah a õw sẽ loi alala ɛsther towa kpara abele-ɛh wel kpenwe ju oso otor ju kpara ofaa aso otor oh mummy ogboru-ɛh ateeh we ka kɔ̃ usi gbi usi gbigbi me redor ɛh aa ba akaanu retoti-ɛ ɛporonu-we we kra naa wel we ka ɛ-we bre naa de ba si ba otor asa-ɛh nga kɔ̃ si yii-ɛh si chai enu wo dori me wo dae or si chai ofetro wo wami ɛwaranmu nee otor nsa we kra naa bordor-ɛh we kra ãa we kra dae bu ɛh oso otor nsa we ka ju obere agba or oteh agba or nga nja ɛnu reba ɛteh-ɛh we oso agba ii mii amar we kra ii nmiu we naa bordor wel si mbalo njaso otor nga sii odora honey ã ɛh bre dori nnene ɛka kɔ̃ nyii re dorɛ̃ urõsi ser redore re moru redori mbalo ser nka ae nee oso ɛchi nga chu ɛkpii we ka ja enu ma ja enu we ka ju dorenu gberi kɔ̃ nsewine kra kwi school oteh clocki nma ju doraenu wel we nga ju ae on reke nkeehnu ma ae we nga tora on moni-ɛh be kra gwa pii be nsewine-ɛh kra ju nga kɔ̃ aba ngwa abah adori anaa enu reden naa ka na wel nga kwii nga si dae nja we chu mu bra-a Nga ju ma gi ama-bor be ogborura ɛtorma sa ogborura tu-teye nga nma we kpakpa sira ow si ogbonina retei nga ma a a-oh, a-oh re clocki re den aka gwa so tali agita-ye bre ɛnu rewa gboo ɛchi reke o-aw so ɛfa onna reke dema okukumba sii re se kruu ɛpiripirienu abe okofii abe nlo abe ayo teti so ofor bo dorhy we ka kɔ nne be tali gita ɛchi, cji-jaa be naa nnene-ja sa ɛkpii do-aa ka chu ɛkpii nemi we ka aa nga-ja kasa oso olari-yi nne-ne obor be chua agita we obor bari reka olai-olai chu agita redre-yo we bor bari, sa winee ka kruu-ɛka reba ae nee otor nsa we kra aa. Ami nga ju chu ɛkpii bɛramuwe aa nee ɛchi jabie enu nboru ami ɛja wel we ka kpewel ju we ga yii ogbo-runaa sa ogboruna re otor teyi nga ju we ga ma ji wel odora aju we ka kɔ kpii-tite ma-ri gola mpii ogola oya, or ga lama kɔ a a-oh mumu rebaba to intiteh so otor ja mpii nju ɛbo onu ɛgberi ma re intiteh so that re ae-ra mua egola we ka tor omuni we ka gola nara enu we-ela nmujii ɛka baam aga gwii oh re ke keenu sawiine naberi a-otor nsa yaba we-juu we aa kɔɔ a si-ri si na oguri ɛnu re nee ba kɔ anaah so otor nsa a-ja-ri te-ebo sa be ɛbuuyi asi buu guru nsa yaba we kara chu-nmu biraa. Nga kɔ̃ towa dae-nu wel chu mie bira we taamaji so ogbaru bo-oh bowee ɛcha boso we ka naha. bodomi mujii ɛka ba rekaaũr naranu ndeh rebi edae reka naah wel reju bira mu nti wa bira muu wel sa re kparah iktite we mora ehu oki kooh remora ẽnu oki kooh welra tlwa moral ɛnu oki kooh wel wo ojii a bah adah okunne okunne reka si chu ɛka-bari worbo bari reden kɔ̃ a chure so ɛden-yo we ka si marra jii we nsa wini kra neeh ũr raba mani we si mar we bi ka mar roso otor rebi ɛka gwa oso ɛro gita yii reka ɛ'ra ebo alola nti re-ebo-oh o'ro clocki ro lari aebo we ka wii sewinee we kra ju un rebi mar we de. mabi reka agba ebo ka orgõnh tiwa o'sonh wel nga lama ate yeba kɔ̃ nene a õo bro ka churi oso lai-h ayii ka churi we te a chui wel we ka ju otamoh as a ɛkponɛ nedorsiotor we ka tu labi be agita bro nou we ka labi kɔ̃ renaa rrlabe ɛnu neekabi we ka kɔ̃ reba õoh but reka toh ɛju be ɛnaah obortito obarẽ nnenu ɛfi-ɛh nja-ah be nu reke labii ɛkaka gita neekabi be kpenkpen gita nee kasi we nsawinee kara si kru-uwe ɛka nyaba yeneeh ɛkayaba chu akpa chu de manu yaba wa chu nmoo ɛɛh mummy tornyime reka si we ju kɔ̃ bari achuri soẽ achurẽ jũu Wɛ kra juu-ɛh nga nsewini dala ɛpor we nga te re pii ju nga tou-ɛh enee okporo-ɛh eka-ɛh a’ naa ro juu sosoyi webnga ju aa’ sivbo ogbere si yii ser kra ju kɔ̃ a’ ah toma wo re wa juu osila-a ka lama mi kɔ̃ ayi kpara ofaa neerina ma tou-u ɛbana onua aka kɔ̃ asii enu reke a sii wel we nga kɔ̃ ka ju-ɛh tii ma ɛpo asimi we ka si deera nja yaba bira mu naranu ɛka gwa oso o'ro gita ser dema o'ro gita ke sii oh keehuu o'go gita bre ke chua we ka kpama oso otor sa be ɛnu reloi-ɛh reka ya ntor olariolari be ɛbo olari-ɛh otor nsa nji-ah dere yorɛh sa be derivre kpara ɛsi oka sa be dere rekpera be ɛnaa nu ka naanu kga ya ntoh olari olari sa ma kɔ̃ ade o'ro gita nga si oka nga loi enu so ero gita yee re baama so lari be gra ebo olri laiolai we ka chu kaba webo bari demanu reke ke naa dera yo-ɛh wo bo bari we ka ju ah nee oka tii rewa ah oka ju ju tima a-'o’ ro lari reka kpenwe si oka we ka yaa ntor si we ka ju so so we ka dela be juu kruenu kɔ̃ ma osoi redose ɛsi ow ols ɛbo bari we ka ju naa demenu wel mmoji aka baa aga kɔ̃ ma dosi be bi ɛmaa ji sisoi-ɛh owa yah kɔ̃ soi be ade otor obamii